Nta l'arcu di un anno dicemu chi mi capita almenu dui o tri voti di viaggiari. Spissu sti viaggi sunnu pi travgghiu, autri nveci sunnu viaggi di piaciri. La durata d'iddi è diversa di viaggiu a viaggiu: C'è quannu partu pi un fini simana, chi poi sunnu chiddi chi piacinu a mia, e c'è quannu nveci partu pi li feri di ferraustu chi solitamenti duranu na simana sana.